Unidiko una, unidiko óón, unidiko uxi, unidiko uxi een, unidiko uxi uu, unidiko uxi jama, unidiko uxi o'on, onidiko uxi iño, unidiko uxi uxe, unidiko uxi óón, nguu nguu uni, onidiko ahi uxi nguu onidiko he en uxe ha asta hí.